الزهرة الاجمل هي الياسمين يعني ديما كنشوفها قدام عيني كنكون غادي فواحد الشارع قدام الدار ديالي كنستمتع ديما ملي كندوز قدامها